थायलँडाक लोक हात जोडून आनि मान बगवून। सवाटदी अशी म्हूनू नमन करतात तिं राजकी। घोराण्यांक खूब महत्व दीतात थायलँडाक बौद्ध। देवळां असात आनि बौद्ध फेस्तो जशिन लोय। क्रथोङ आनि सॉङक्रान तिं मणयतात तिं नवव। वर्स उदकाचे झुज करून मणयतात क्न्णाच्या। ई तोकले क्त्थ लावप वा बोट धाकवप वैत्त मंयतात। हेव जावन असा थायलँडाच्या तोडेव पदतिं।